Amiko manokana aloha tsy ronono mihintsy ny ronono na avoanina sy ronono soja satria avy amin'ny zavamaniry izy ireny, zavatra avy amin'ny zavamaniry izany tokony hoe ranony, ranona soja na ranona avoanina fa tsisy hoe ronono sojo na ronono na avoanina izany fa ranon-javatra ireny, mitovy amin'ny hoe ranom-boasary, ranona manga fa tsisy hoe ronono na voasary na ronono na manga.